يعني لما كنت بمصر كان احسن مكان زرته وكان معبد ابو سمبل كتير انبسطت وكتير كنت مبهور يعني مبهور جدا كيف المصريين القدماء اه قدروا ان هم يعملوا متل هيك روعة معمارية جميلة وكيف انه منظمة اليونيسكو لما نجلته ما خربت فيو اي اشي حافظت عليه بشكل رائع جدا جدا